Jai otinivaereta anivi tembiu otinivivaereta, mbae nungapajae jokuae, ñavae supe avena, cebada, centeno, kumanda, ñavaevi supe jokope <hesitation> opaete mbae, mbaereta, farro, mirro, quinua, aro, avati, jokua, jokua yandepuere ñavae supe